אלא קונט שי פי מסאבקה אלטיחי גאני נוועד טאג'ין דיעל אלג'אג' בלימון אלמסיר ואלזיתון, חית האלטלב קאיעבר עלא אלתוואזון בין אלנכאאת אלחאמדה ואלמאלחה, ו הום אשלר אלאטבק אלמגרביה לי כתעלב הנאס בזאף טאריקה דיעל אלטיחי דיאלו קיטלב סבר ו עינאיה באש אלנכאאת کتיטיבש מיזיאן קיטלב להאד אלשי, הדא יميز אלטלב דיעלי ו יחליה יפוז חתי אלתקדימ קיקון ג'זאב ו אלראיה קטשד הנאס מלהביד ו הדש אלשי הוא לי קנתסרק פי אלמסאבקה.